Mei genitur a sun na a sun na ën Piemunt perciò a parlu piemunteis, i noni i noni a sun püglieis però a sun venü su a Türin da cit, però pensu che ël so dialèt a sia ël fugian, ël fugian o ël brindizin perché me nonu a i era dë Brindisi